Inzi ndayanza khungwa ichai. <hesitation> ichai nishindu shilai sana. uvugula maveve urakhushifuria. ura mumuriro. utekha maveve kidogo uvugula mazi vikombe vivirii noo shikombe shilala galondekhana namuvere khuri nago. urugulu mazi umeda khumavere zana. alafu uvugula majani mtoko uramu nisukari, uzukhanya rulai ivee chai indai. alafu utekha ichaizana. urinda shinhuria shizarare khuhururizi ichai zana. urekhe kubuniga ungwi iveza ichai indai sana. unyola zingulu. unyola uvee niafya indai. khadi ndayanza khungwa naazi gamatanda. mazi gamatundu unyala khuvugula matunda. manyishiza. uvugulekhu ripaipai maembe. machungwa. unyalakhuvugula khari mukato. uzukhanye halala. wogize vulai. uzuganye vulala. urekhu vulenda uvulende uzukhanye vulai uremu kasukari khadi ungwi unyola zingulu uvavulai mbirigavugwo. mmh dayanyanza ichai ndayanza mazi gamatundu